Xhi ñá kunoná hená kió nó no ití ichí xakuan, té ihó hora ké on tikó tó tikó danani nroti ihá té ihó hora keti nú kenó nó idní tú, pro no xa ni xhini nuxaka tuxhí kuá kaka kondióno tekaxhió tikuná teini ni nrotí pero dayuñatí hora xhi ninó tí.